Ijäkahruq ummaq häste-häste paksu kaskagaq. Sääne paks rasvanõ kask. Tuuga ei nakkaq külmäh viih kah külm ja külmä lumõtormi käeh kah um tuuga iks lämmi ollaq.